<hesitation> andakhpo he zhin me la akplaishi oma me awyen tsitsi me kpolo mw tnah aga la li li ishi me kpo omba me. Wo awyen tsitsi nga ba agah lo ya wome eson. koma la chu kushi lada akpla eke mo abzu lla. nasla childhood memory akpla mekplo omba me wo wyen tsitsi me-me ghre lo eson yhre mbo koma harba umimanyehe me sauknu me ya tnah agah lo "toh” in tsamani <hesitation> akpla waye kama aha. Me ya sauknu me ya tnah agah la kpo ka la me omba me wo wyen tsitsi <hesitation> adame a wo. ala naŋha enha agbi la nyuŋ akpla gaghre angyi adagikoma wo ala anŋha agbi lo sose, akpo utmu agbi logbu toh chuku ekahe a ŋha kala “imb” la moayen ba hogbrren asi da ŋha lamo. awyen la kpo hwo ŋha agbi angyi Chuku kahe aŋha klo ba moawyen gŋa yi engl mbolamo ghere engla u, la udu agbi a ba uthpu ayi toh chuku kahe mondakhpo me duka ma abmi da moakyin ishki mo ayi engla mbo chuku la nha aklo damo a naŋha agbi da ŋha hye agbi gŋa ta ma toh nga andetse gŋa. <hesitation> koma. andetse gŋa. koma a klo da. moawyen yi agbi moawyen o da moawyen englaañh a b abhgo. gŋa moawyen. gŋa yi engla koma ba kala andakhpo gŋa damoawyen gŋa ghre engla mbo ayi lolo a ŋha-aŋha gba kpo hwo ami mbo kena, nga ba toh ombalo me-me tse me gbo tse dede me gbotse dede me ghre engla nga ba ka ŋga luma <hesitation> la mo da wyen he la mo dameyi engla aŋha yi engla mbo ñha la kaudu engla me la ŋha ha udu kyen ba engla o osheshye mbo ba la mo ghre. enla. la mo ayi ba anaŋha agbi aŋhala mo. Andakhp gŋa tse mo anaŋhagbi toh ada ba gŋa <hesitation> a voven ba andakhpolo balu ka ŋha nga a da me eghre engla, toh ahogbren ba kpohwo arme nga me ghre engla ekpla me vye"anda-an dakhpo adime mri lalaba afa agahi ygi adaginga ba adigi mbo abmi nga da me kpo iwu ahan nga ghere engla mbo toh me kpo iwu ahan nga ghere engla mbo toh me ghre engla koma ahogbren akpohwo ame da me-me. Katspu ony onye mo

Ah wato ekplo moabzu la and akhpo lo. moa wyen lo wato class monito nga ashe lo a la klo me sose, toh. me la-mela. tso akpa gŋa kala sko ” ku- kujara gŋa emba. milo moala moawao class. monitor gu moa la sko skull lo asi yi odŋe gŋa kala kpakpa gŋa ashe lo ba klo me. mbo sose toh emba. lo nga. anime, anigi ba. mbere awyenba mbere awyen. asi nga me omba lo gi wo giwo a hutu gi wodŋa nga moada moaklo zh moazhim moaklo di awyen lo eshko mola me klodi awyen lo eshko me la ah anime nwo klo do me. rii ayi? Me la eshko eti cha gi kena, me ashe lo koma lo koma, aklo me. sose me angyi la tso ŋha akpa seyi odŋe, nga mo abmi eshko gŋa ba rii. Arabeka. sede ekplacken ba ekpo oh hare me. ba ghre eh me ba ghre o tichas. kolage nga onndachken gi-gi ewo egla kawe medzu egŋo ngo molula arabeka. akpu, wato kafin dŋa akpu anime mbo riga mbwre a latru ŋha ma abe-aba moabhgo gi gbridi kena. Nga meka mo omba mo mo la moawyen lo mola kso me. laka kama a-andetse gi gbridi milo milo ak. Wato aklo kama yi eda aghre arabeka. me, koma ŋha. koma awyen me koma me ka ŋha. kamaawyen me angyi domi ame angyi di ŋha eshko mi Toh. Me klo dŋa kpo akpla chken la atpu me eson ayi mba, kumela-o gŋa ta akpuela akplchken abi me-me gba yla ŋhaanzu, me bhga ŋha andzu ka dŋa-dŋa anyeh, ka da. ŋha. nye atoma ka daŋha kpo. akpla abi mbo. toh nga ond achken ba lu ka. a hu la me. oyla ŋha anzu hi me wola woni achkenzaba kyinn. awo susku kala odŋe gi. arii abuga, nga alu lame o me la yla ŋha anz- aghre. ya lu kala ŋha lame, lame. yla ŋha anzu la ŋha kpe, la kpe la kpo ela emachken la me yla. ŋha nzu. la me. yla ŋla ekahe la ŋha ba kso dzu odŋe gi zga yi adzu mo abuga toh. aŋha ba lu ygi me laka ekpla arabeka lu awo he, me. luma ma bmi kyun hame. luma o ban <hesitation> akpoakpla ka gŋa yi eda a sose mbo. ogŋa la kpo <hesitation> sme-sme ka gŋa kpo mi, meme ba suknu yla ŋha. anzu ta moma unfortunatly me ba. egi ba. ghre engla nga, me dzu egŋo ngo mo ba hu ygi me. La arabeka akpu, me lu ma kai a lo tkame eson ekpla la sa ba lo tpu me eson. ayi. sose, otka me eson sose chukushimbo alu la ba me yla ŋha anzu hi, la ŋha ba kso dzu odŋe gi yi adzu kala Ah kama aka la. ŋha ba. kpuku kena okso"gha-gŋa” la ŋha ba kso odŋe gi a yiodŋe mo. amimi wato aba kso ubinhi gbridi kena, nga kai agah. lo tka me, ko “chuk- chuk koda yake. de omba mela. yla bha amzu, me. yla ŋha azu kada ka. Kadŋa kada me nyuŋ ŋha kpo angyi, omba “gŋa-gŋa” ko. mplain ygi anah la edishi me la yla ŋha anzu la ŋha kpo ekpla chken tsitsi gu. lame. yla ŋha ŋha anzu akpla lo a atpu meeson ayi, a-ada eson me. me egŋ oraŋ mbo toh. Chukuekahe lo awo akplacheken. ba me. suknu. mbo <hesitation> childhood expience hi da me etna agah ekpla l kpo kala me ame hyen. engla ghre. enla lo koma me. Hyen anvaŋ me di anime eshko ambo omba gŋa aba akpu ŋga lo tpu me eson ayi sose.